कुछ जू छिन भोत फेमस वाद्य यंत्र छिन जेते हम संगीत बेजोड़ मा इस्तेमाल करदा उ छिन पियानो ,हुइटर ,बासुरी और तबला अर हमा हारमोनियम और ड्रम।